Kua cepillo ñanerai eh iyoekarako yaiporu ikaviyaeko ñañono kolino pipe kua iarambo rupi jaema jokua jaema yambojiriri ñanerai rupi jare iyivite rupi japipe rupi opa vaera opaete mbae ikiague reta yaitio pipe